Agny da hafana <noise> lalandava <noise> satria reo akaikin dezera n Sahara igny; <noise> da maiky zany gn ny tany. <noise> Da gny fagnapin'izay koa reo mana petrôly ka n petrôly moa raha manaka ora io. Da zay gn maha may be agny.